א שטייסל איז צוזאמענגעשטעלט פון א שיסל מיט א שטעקן, מ'לייגט אריין אינעווייניג ספייסעס אדער הערבס און מיט די שטעקן טוט מען צודרוקן און צוברעקלען די געווירצן וואס ליגט אינעווייניג אויף קליינע שטיקלעך.